لو أجدر أكون سمشة ليوم واحد أختار أكون سمشة شراعية. لأنه سريع وتجدر تعيش في البحر المفتوح، وهذا يعني حرية كبيرة، بعد السمشة هذي تعيش في المياه العميقة والهادية، وأتخيل أنه العيش تحت الماء يكون تجربة مريحة بعيدة عن ضغوطات الحياة اليومية.